﻿هوايتي المفضلة هي اللعب على الغيتارة، <hesitation> أستمتع بها لأنني ألعب كل <hesitation> النغمات الموسيقية التي تؤثر في واغني بصوتي كذلك كل الأغاني التي احبها و التي اتأثر بها و <hesitation> أعتبر <hesitation> الغيتارة أو الموندولين كما نقولولها في الجزائر. نوع من <hesitation> من الهروب من الواقع، و نوع من <hesitation> الآلات التي تساعدني كثيرا على <hesitation> الارتياح و الاحساس بالراحة.